Karaza plañety: misy merkira, veniosy, tera. Karaza kinta:vasia, fanjiry. Karaza filahara kintaña: misy belie, liaon, skorpiaon, poasaon. <hesitation> Karaza vanga selestialy: ahitava plañety, line.